اه بطبيعة الحال بش تكون حفل اه زفافي معناها خاطر ديكا انا حاجة واعية بيها وحضرتلها ورا فيها اه، جنازتي ما نعرفش يعني شكون اه جايش شكون ما جايش ما-ما تهمنيش فى أنا شنحكم على الحاجة اللي أنا واعية بيها يعني هاديكا هى اللى أنا-أناـأنا الرفيعة وقتها باش راش تكون عبد مثلا ما جانيش ما فرحش معايا هاذيكا يعني اكثر اكثر شعور خايب